Nah mengisah akan kawan ni lah pa biasanya mengisahi kekawalan ni banjang pang ayatnya jar urang tuh, ulun ni nang ulun paling ingat membakas diulun mungkin bekisah mulai dari kawanan sakulah sma dulu lah soalnya ulun sma ni bemasrama jua soalnya ketu na measrama jadi ulun tetamu ni lawan kawanan dari macam- macam dairah di banua sana di kalimantan selatan utamanya lah kawanan ulun tu matan tabalong sampai ka kota baru tu ada berataan tekumpulan disana jadi macam- macam kan yang dipandir akan kebiasaan nya <hesitation> logat- logat nya jua belelain lah macam- macam kita <hesitation> walaupun <hesitation> hampir seberataan tu bepandir banjar jua tapi belelain ketu na nah ulun bisi kawan tu urang. Urang mana nya tu urang kalua nah urang kalua ni nya rami banar misal bekisahan tu macam- macam dikisahinya mulai dari a sampai z nah, inya tu paling katuju mengisahi mun inya tu apa <hesitation> me becarian hiwan menimbak nya tu hiwan menimbak inya menimbak bebawa apa bebawa senapan angin tu inya nya kena be cari macam- macam ada pilanduk dicarinya burung- burung jua dicarinya nang sekiranya burung- burung nang umum lah tapi nya mun nang langka- langka nya urang karna nya dasar katuju alam jua jadinya beingat nya kada mencari nang sembarangan nya mun dirasanya dasar umum dasar banyak. Itu nya ketuju manimbang habis tu urang nya ni katuju banar jua apa belalah keitu nah, nya ketuju belalah becarian sungai ketu lo becarian batang becarian lok ketu mbah tu <hesitation> macam- macam hutan dimasukinya ketu apa gua- gua jua ketu- ketu nya ketuju <hesitation> mengisahi ulun si kawan ulun ni inya mbah tu <hesitation> khas pang bepandirnya tu be apa lah benada ketu na lo benada nya tu khas banar pokoknya lain lah lawan kawanan ulun yang lain, mbah tu nya bisi kawan jua orang sana jua tu apa <hesitation> rami jua tu kawannya kawan ulun nang itu tu nya orang <hesitation> orang kalua jua nya karna awaknya halus timbul rancak dikiau ading na tu dikiau ading tarus tu sampai wahini padahal orang nya sudah begawian dah siading itu tu ya kekurang lebih ja pang tapi nya kaya rancak meraju ketu kadang- kadang timbul- timbul timbul- timbul kaya kisah- kisah kisah- kisah meraju ketu apa cagaran disambit itu harus pang kaya disambati tarus ding- ding- ding habis tu inya merajuan kena itu kawan ulun yang lain tuh sebujurnya banyak pang kawan ulun ni lah inya ada jua nang ya ada jua nang urang nang salah satu nang mambakas diulun tu ada urang daerah- daerah mana tu daerah tanah laut lah misal ulun sambat dairah persisnya terlalu spesifik kena gasan urang nya tu inya urang nya apalah bahari tu ketuju melawan ketu na nya tu ketuju melawan- melawan itu lawan bebuhan nang biasanya menjaga asrama jadinya nya tu kaya suah bekelahi ketu lawan abang nang menjaga asrama nya. Dikelahi'i nya jua sampai pas bemainan basket disambatinya kam padahal orang ni kada beapa- apa ketu na disambati nya pas- pas lagi bemainan timbul <hesitation> nya rancak pang di sangsi macam- macam lah dibari taguran- taguran keitu. Tapi orangnya sebujurnya baik ai lawan apalah lawan ulun tu <hesitation> biasa haja ketu na mesti bekawanan ni rami aja tapi nya dasar nya kelakuannya ja macam- macam nya suah jua lo memacahi ini memacahi wc sampai pacah dapatnya wc duduk tuh didudukinya bedungkung imbah tu sekalinya kada- kada kuat ininya apanya <hesitation> cor- corannya dibawah tu timbul beguyang tegugur pacah sudah am hancur ha sebuting apa sebuting wc digawinya diulahya hancur sampai untung kada lumbus ke awaknya ke burit nya ngitu <laughs> untung kada kena mun kena tu bah sudah am habut membawa ke rumah sakit untung nya masih selamatan, tapi tu kelakuannya ada- ada haja pang meulah barang provinsi tu kan nang bisi pemprov tuh <laughs> sampai dirusak akan nya sebuting tapi untung nya kada- kada disariki pang misalnya ngitu soalnya bealasan macam- macam nya pintar orang nya bealasan untung nya pintar bealasan orang nya tu jadi selamat haja lulus haja orang nya timbul ketu nah pintar ai sebujur nya tapi te kelakuannya heh bilang liwar imbah tu kawanan ulun <hesitation> sebujurnya dasar rata- rata kawanan kelas ulun tuh kada tahu jua kenapa lah pas ulun bahari sekulah tuh dikelas ulun tu banyak bekelakuan dikelas sebelah tu pina. Pina badiam- diam haja urang nya pina tenang pina baik ketu na lo keliatannya misal diwadah ulun ni macam- macam ja digawi kena misal sudah bosan meanui ke sebelah pulang kena sebelah timbul- timbul melapor akan kena beadu ada paguruhan timbul kena pulang tapi itu pang nang meulah rami tu lah pas selawas ulun sakulah sma ketu lah tetamu jua lawan kekawanan smp sebujurnya banyak yang masuk sana jua beimbaian lo tapi kawanan ulun smp ni <hesitation> sekalinya tu belain ketu na aslinya kan misal measrama ni tahu aslinya kiapa nya biasa sebelumnya guring nya handak betapas kiapa nya apa yang di gawi- gawinya ketu tu kan kita hanyar tahu pas sudah beimbaian apalah <hesitation> guring beimbai ketu- ketu lah timbul kita tahu ketu asli nya orang tu keapa itu pas selawas ulun di sma pang nah pas ulun pindah ke jogja ni <hesitation> lebih macam- macam lagi urang nya soalnya kan di jogja ni ulun <hesitation> apa ulun kan begana di asrama- asrama nya asrama provinsi jua kalimantan selatan disana kan kekawanan nya orang- orang banjar jua di amun di asrama selain ngitu kan ulun bisi jua kawan- kawan nang di diluar nah diluar nang maksudnya dari kawanan kampus ketu- ketu kan orang nya macam- macam jadi ya misalnya lawan kawanan yang dari luar ni ulun. <hesitation> Biasanya jadi belajar bahasa ketu- ketu lah biasa lah orang- orang hanyar tetamu orang belain lo maksudnya dari segi pandiran pasti kena <hesitation> jadinya <hesitation> batukar bahasa lah bapandirannya kena ada yang minta apa lah di padahi tapi biasanya pasti mintanya nang buruk- buruk tu nang ketu- ketu tu menakuni nya nang melelain dah nang ditakuni lawan orang tu biasanya kalau yang orang luar nih, ketu jua buannya melajari sama aja dilajari nang lain- lain padahal ulun tahu ai kisah- kisah kada tahu haja supaya rami nah ketu pang mun misal lawan orang luar misal lawan kawanan asrama ni misal kawanan asrama ni ya kawanan di asrama ni ya masing- masing urang tu belelain jua kelakuannya ketu na lo ada nang gawiannya guring haja inya tu <hesitation> kuliah kada kuliah guring ya guring ketu nah mengutamakan guring pada kuliah tu ada jua ketu lo <hesitation> ngalih dibanguni kena timbul- timbul orang nya meraju kena misal nya di gawil- gawil kena timbul- timbul sarik- sarik habis tu kena timbul- timbul nya baikan pulang lo bistu pas sudah tetawa- tawa kena bekisahan lawan yang lain tapi misalnya ini misalnya kaya masuk kampus ngitu orang nya tulakan pina kekuleran tu ada, ada jua nang pina cangkal banar kuliah yang yang pina <hesitation> kada suah membolos tu ada jua nang rajin nang masuk tarus nang nilai nya bagus tarus ngitu ada na kebiasaannya paling nang unik- unik ni seputaran masalah. Biasa ai masalah barang- barang umum ketu lo nang katuju mengumpul akan dikamar apa lah piring lah rigat ketu- ketu lo di- ditumpuk- tumpuk nya haja dikamar sampai banyak sampai urang mencari'i kemanaan piring sendok ni hilangan urang handak makan handak bemasakan nang manaan sekalinya dikamar betumpukan ya ulun kadang- kadang menumpuk jua pang misal lagi koler tapi dah misal nya sudah terasa ja rigat banar ni sudah ai di basuhi sadang ketu na dibasuhi ada ja nang makai rinjing lah nang panci macam- macam kada di basuh habis makai tu ada jua atau paling ini biasanya habis bemasakan pang tu paling kekoleran dah berataan kekoleran tu gasan membasuhi ngitu pang ada jua nah kebiasaan nya tu betapas lawas banar padahal betapas baju ni kada tahu jua seberapa banyak nang ditumpuk nya lah banyak banar kayanya sampai setengah hari labih pina nya ada jua nang betapas lawas kan nya bemesin padahal tapi tetap ai lawas kaitu na <laughs> kada paham jua jaka apa dikacak sebigi- sebigi ayu ai lawas ketu na lo ni padahal bemesin habis tu orang mehadangi dah tapi itu ya kada papa jua pang soalnya ketu- ketu tu seminggu ya paling sekali aja ketu na wayah seminggu sekali wara nya be tapas nang ketu- ketu. Bistu kelakuan kekawanan ni yang meresahkan sebujurnya kada terlalu banyak jua pang lah nang bekuciak- kuciak kaitu tu <hesitation> sudah kadada lagi pang lah nya biasanya nang bekuciak- kuciak tu lebih nya misal membawai kawanan nya bahari tu ada nang ketuju bekuciak- kuciak ketu. <hesitation> sampai tangah malam dari jam dari pabila lah imbah- imbah mahgrib apa imbah isya ketu orangnya biasa kawanan datang sampai takasubuh masih haja nyaring suaranya tu kan bepand bepanderan kadada gemet nya sampai bekuciak- kuciak jua belaguan biasanya lo nyaring- nyaring banar tu tapi sudah bekurang pang habis tu kan biasanya kami panderi bistu bepandiran men menagur <hesitation> bagimitan ketu kan kawa aja dipanderi ketu nah bistu tentram pulang keadaan. Nah bistu yang- yang ulun ni kepa lagi lah <hesitation> ketu pang kali lah lebih ke ketu paling suara ganal tu ya biasa lah misal itu urang bapandir nang nyaring- nyaring banar ketu ada jua nang, lalu gin kita sudah tahu oh ini pasti si ini ni datang ni <hesitation> si ini datang ni ketu, nya ada jua nang ketu yang urang nya kada ketuju apa kada ketuju membaiki mutur sampai sampai kendaraannya tu rig apalah kada rigat aja pang rigat tu sampai ke mesin- mesin ngitu ada jua na rigat sampai te dalam- dalam tu ada jua bisi kawan nang ketu measrama ni km macam- macam pang lah <hesitation> urang kan unik- unik ada nang jarang bulik yang bulik nya nang buliknya tu betangah malaman ada nang diasrama tarus dikira ngapa sekalinya guringan haja urangnya kuliah kada kuliah ada jua nang kaitu kan itu misalnya kawanan disini pang ulun lawan buhannya tu ya <hesitation> rakat aja pang tapi untungnya ketu lah dalam segala macam kegiatan ketu macam- macam walaupun nang. Ada <hesitation> perbedaan lah maksudnya belain- belain belain lo kelakuan masing- masing tapi ada ja <hesitation> merakatannya ketu na bepandiran dimuka bistu kami tu ketuju misal bejalanan ketu keluar kota benaikan belalah naik gunung ketu- ketu itu <hesitation> nang kawa merakatan jua meulah acara- acara macam- macam menuntun tv pelem ketu- ketu kan ngitu pang nang biasanya digawi lah bistu bemasakan tu jua salah satu nang digawi supaya kawa <hesitation> beimbai kan berataan beimbai bistu meolah rakat ketu nah seberataan bakul haja ketu. Ngetu pang misalnya bekisah masalah kekawanan dari ulun lah ya.